Si perché la murala l'e pa mach 'na coza religiuza. Savei <hesitation> coza al e ël bin e coza al e ël mal l'e l'e pa mach üna scelta religiuza <hesitation> tüti devu savei coza al e ël mal e coza al e ël bin